Lidiku kyange ma mbuka asubuhi, chigira <hesitation> family yange mbe nayo mukitale. Ma mbuka saa kumi na moja. mbukidza vana vebange na inze kandi nubange nzivike, nzivike majacket nzisave mumoni, ndakaturamu, kwisava mumoni, mbugure majackect dzange nzivike, mbugure virato nzivige ma mbavidza kibigibigi chaga gurumako kidogo ma dude. Saa kumi na moja yeneyo ma mbedza na vacustomer vange na manginga asubuhi vadziza mutsigasi. ma nginga vacustomer asubuhi vadziza mutsigasi, vasiri mutsigasi mpaka kindu saa tatu. ndaka <hesitation> nyore kandi vandi kutura ahenao ndio mbasire hale kuli mbasire kuli endebess ee. e hare kidogo. Ma nzirane. handirana kindu saa nne ndi. nzidze mpaka. ndakirana. nzirenge nzirane hango. nzidze nyare vadechi <hesitation> chai, ne ichai ndakanwa <hesitation> chai. varekire dzisendi dzya lunch valombe <hesitation> lunch ne indeed nendura kandi. Ndakatura nzye kandi ginge vana ve iskuru kutura saa nane. Nnembiranya hang ova grade, pp1. nenyora kandi va custmore vandi mbagigeko mpaka kindu saa tisa ndakhakinga kindu saa tisa maanzirane hango, ndakirana hako nditse ndye elunch ndakirana lunch nzirane ndakamala lunch kindu saa tisa nzirane kugasi nzi. nzi kuginga macustomer vang ova ndari navo, wa ndari nembiri kugasi valala vafunga saa kumi iva ndari nembirire hare nzi kuviranya. Hambiranya iduki kindu kama saa kumi na mbiri. saa kumi na mbiri nzirane hango nzye vano mbahe dzisendi dzya sapa dzya amukorowa ndeke vano vibanga nenzirana kandi kugasi aanzirana kugasi, dzi kukava. kuiranya vandu vari vatigare khugasi nembiranya vacustomer vange venavo ndio na nengingako vandi. nengingaka vandi kuduka. kuduka kindu saa mbiri ku saa tau, kuduka saa tatu mpaka saa nne ndi avudiku nginga dza va customer vange vandavika musimu yange valala vangubira osimu vaginga. Ndio mbola <hesitation> gasi ya boda boda nehindahi. Lidiku lilala onyera kunyara urombi karibu elfu ndara na mia mbiri, maduiku malala enyoro urombi dzingi mai tano. Karondakana shovuohi, novuoh ne ebahati indahi onyora dzisendi dzindanyi ne novuchi no mukono mumbi lindiku lienelo ma live livi. Kandi madiku lilala na kava ovuohi kibigibigi choneche odzie zi odzie kufundi, odzie orombe, ekumala emasi, dzi saa onyora lidiku lienelo lionechi. Lidiku iyo lionekaa ovoraa sasa egasi neindahi dave. Wivana dza hango oturuya. Osale nyasaye akuvukri akuvukidze mukamba orombe lidiku iyo mukamba live vulahi. Lidiku riya, aromba lidiku lilahi rya mugamba uu wirane kukora egasi indahi. Oraa <hesitation> gasi indahi onyore dzisendi dzya wali nokava dzya mukorava dzinyoreche kavuna onyole kana urambi. Karibu elfu ndala na mia tano norombi lidiku lya mukorova iya karuno iyakava lilahi sa mbore gasi yetu her dza ndi, ne gasi indahi eeh vana ama vaa varogori vetu vatalinda vikale mu muchandangu da, ama wadzie vasemile vandu maduma da virano kugasi yevola ye ebarabara egasi ye ebarabara ne biashara. Nanyora ebigibigi yingire lu <hesitation> mustage, wakingira mustage onyora vacustomer otange kukora egasi yeneyo ndyo. Nave ove mwangalitu kabisa chigira ebarabara ni risky, ive risky, vara varagoli musive ebigibigi vurahi. Na kuzingatie dzisheria dzye ebarabara, kwakazingatia esheria ye ebarabara na kwakazingatia esheria ye ebarabara na mugingo vandu vurahi, <hesitation> vuginga vandu vurahi chigira navo nivo va kukora onyore dzisendi vandu avo nivo vokora ove ne kindu na novadukiza vurahi kari ive mwene maisha goga karava vurahi, orova orova nove safe. Nava nove novuchi vurahi nodzi kora egasi vurahi ne vwirano vurahi mumba odzie osare nyasaye we nyasaye akurindi vurahi akwiranyi wakakora egasi indahi, wakonyora dzisendi, dzisendi dziesnetsa okadzi tumikila vuu dave. Ozisendi wakatumikila, wakanyra dzisendi hizo osire dza hengo vana vovo valie. Varombe vurahi, ovade ovagule vindu virahi,, ovagule dzi uniform ovagule vitabu vadzie nazo, vadzie maskuru, ndio bora egasi neve indahi za bodaboda ne ibiashara indahi ya vandu venyeka kukore mutigare hango dave, mutigare kumiliango da, mutasumbura vivu, vivuli dave, ati vakusiriko egasi dave chigiraa vakusomenyi vakusomenyi ne bahati dza kunyora egasi. Lakini gasi orora ive indahi mwivuli nave ne dzisendi. Mbole akugule kibigibigi nakusire mudriving anyole <hesitation> licence, wakeka. eeh wakanyola <hesitation> licence wingire ku biashara lidiku iyolo lilava lilahi. Oravuka dza asubuhi onyore nyore dzishingi mia tatu. onyore dsizhingi mia tano mudzi dakika. onyore eretu. ndara. niyo egasi ya kwenya. Hapana odzie osembele mundu mumajani. mundu akwe dzishingi mia mbiri ama osembele mundu mumagomagwe dzishingi mia moja na gasi gumbarabara indayi na vandu. venya vandu vadzia mudriving. vana vave sahi va ano vege egasi yeneyo ivakonye.